Tanga gani ninya ka tibashikki mar we loya shoshoimo doi kan ma wa shangar luwani duai manni ta peniko ka dibashiko, kama tan pittu mani penniko mommo dibashik ankuni. Tanga kari wani manai ta arani misiba shine manni ko anjiri shi wanna ka yippa minji jirii. Tanga mandi kaminna kan jirii kar so waala. Shedai kama kan mandi wu sobo- sobooko. San pennuko shankar la shaong kui tangano amma ma penko an kuni nin tanga ma foona taran debubulko shikko ndi ɗembilla kugo ndi dembillo shikko ndi dambillo shikko. To tangai kishimoi peniji an kuuni ka moi. Amma kamaii kama an anjiri kama tan wattu shele tangammo, tangai penko aa mommo dakkilan ninya. <noise> Mummo pidi shi tanga ta ganon an kuuni ti ku shiɗam mo kama i ninya shin wala penko. Kama an kuuni an kuuni ta pengon yaƙƙai yakon beshe mijje ni kakko beshe na ko dumbu kan suttu ti pidiko ka ma sanna dumbo kar wattu radon ta takkide. Kan watu luun ta toomi ka ma likkon dumboi ta takkidei ta toomimo penen shik tangai ma chikko tangai abo fok roosoi ɓuk ɓuk shi sherani kema tan futu peeniko mommo ninya shi warjeni ka dumbummo cha a caƙƙa ar yu paarom ai ninyammo, ninya shin wale, ke penan warji ka wemma kama yu walam kama yina mimmi kan tangamo ta shaduko ka kpakkani ta dalkiliko ar wassikom.